لوكان نقدر نغير حاجه في الماضي أني نقرا أكثر، نقرا و نجتهد أكثر ربما كنت ندير إعلام على الأقل نقدر نوصل صورتي و نرتقي بالإعلام الجزائري نرتقي بيه المستوى تكون أفضل، نعود إعلامي كبير ن- نوصل فكرتي و نوصل نحاول نوصل الأفكار لمجتمع و للمسؤولين نحاسبو المسؤولين.